أول شي، لازم <noise> تبدأ الرسالة بالتحية. تقل له: "السلام عليكم، ويا فلان الفلاني، الله <noise> يحييك، والله يبجيك". وتكتب له رسالة، يا حلوة، كذا كويسة. وتختار له الألفاظ السهلة، والألفاظ الجميلة اللي تلامس الجلب. تكون خفيفة في المعنى. وتكتب لها رسالة جميلة، وما تكون الرسالة فيها تكلف أو تكون طويلة عشان ما يمل منها.